أيوة لما كنت صغير كان عندي مرات تظاهرت إني مريض عشان ما أروح المدرسة، أوقات كنت بحس إني محتاج أجازة أو مش قادرة أواجه الاختبارات أو الأنشطة اليومية، كنت أعمل صوت كإنني مريضة أو حتى أقول إن عندي صداع أو حرارة، بس في النهاية كنت أرجع أواجه المدرسة، بعد ما يكون المرض زال.